कुत्ते की सभी नस्ले बराबर नहीं होती हैं। और कुत्ता हमारा सबसे ईमानदार दोस्त होता है। क्योंकि हम जहाँ भी जायेंगे कुत्ता भी पीछे पीछे आयेगा।